U aman ti kin paisanoskan talakgati talakgtsin futbool futbool tuno anlha lha talatala lakchixkuwin talakamin ktele e u ama futbool pues tatawila e lakchixkuwin man uxa tilu talakgati na xa manchu lakchixkuwin xa tatatawila tataan talakgan xcompadrekan xamigoskan talakgan ta ta ta lakatim chik akgche lo los este tumink tumink lu lu kuesa taxtu tsama tsama tsaman takgaman tu wnikan futbool a taan talatawila lakutunu chik taan talakgtsin agchex no axni kgamana america chono cruz azul este talakg talakgati talakgtsin tapaxawa uni tin tamaknu gool na talilipuwan no ti este tino makgatsankganan ti na makgatsankganan es ta talhawa apuestas tamasta timin ti ti ti lhaja mixkikan tinoxa perderli pus uxa masta taleeni chinoxa tatawila ta leen xcoca cocakan xchicharronkan uso osu xelote Este ma makxtim tawila talaktsin axno tino tlaja pues tapaxawa taleen ta este no na linxkgo xo chin talinkxmana takatsi na tawan e na gool natawan pero xa akglhman akglhman xa tawan porque ta paxawani porque tlaja tlaja na tino taama xa para xa america pus tlaja noxa u osu mani xakstu tanumacha chixku osu kgawach sakstu wixchik pus na xsakstu lakgtsin xsekstu paxawa chino takgamanan tawani que lha nintse nintse nintse talawani este uxa futbool tsamalhi lha milixamat xa pelota para mi li xamat pelota pus makgatsankga xa ti kgamanama lakatununk este e na tamaknukan na makankan pelota laktayakan este akxni nuntsa ta lhawa ta lha lhatse ta makgkatsi tsama tino talakgtsimana natapu natapuwan cho na tamaknunikantsa gool i nak makgatsankganan na tapuwan pus uxan tsama tu talakgati kin paisanos tin tsamalhi fut bool porque pus man lu tuminko este ta Takgalhi kilhtamaku luxaxni no taxtupara fot bool pus axni no ta makxtim tatawila luksakstukan talakgtsin xchikan wilapa no pulaktim luchalibre wanikan este talakgtsin talakaan ktele pus axni no man tuminko ta tajax nano akx talakgtsin xnove xtelekan mm lhano talatalamana chin chintala talawilini no porque pus tsa latia tuntse talimakawan pus xmakan osu este xtantun osu naan tiya siya nali akgsnokg tino talama osu kiw latia xa tuna nali nali wilinikan noxa tino takgamanamana tsama tapaxawa noxa chino kakwilikan sillas e tapaxawa ti talakg talakgtsimana ta tana takatsina tawan taxuekgnan axno tino lakgtsin wilinik tataxwekgnan uxan tsama tatalakgati tin talakgtsin tele xfutbolkan chono talatala